ننکا ھتا توں آں تھئی جی مارو اک شوق ای ھتو کہ ٹیلنگ پراؤں ٹیلنگ پراوانی ام پوتا نی کمیونٹی آپرے ری قوم رہی پوتا نی برادری رہی ایماں تھی کام کروں۔ انا ایماں تھی کام ای کروں رے پر پرتم توں ڈاکڑ سوں۔ ھومیو پیتھک ڈاکڑ سوں۔ ماری کمیونٹی ما جے بھی مسئلہ مسائل سے جیں بھی پرابلم سے ایما تھی اوں تقریباً کام کروں۔ کام ای کروں کہ ماری رے برادری رے فائدو تھائے۔ ماری برادری رے فائدو تھائے۔ ماری برادری آگل آھے۔ ماری برادری ما جی نمکا بال صحیح رے نمکا سوکرا صحیح رے ای بھی بھنڑین آگڑ نکلے۔ ٹیلنگ پرا آگل نکلے۔ ماری کوشش ای ھتی۔ ان دھارمک ھوالے تھی بی اوں کام کر کریا نو منے شوق ھتو۔ ننکا داتا دیر تو مور تھی توں موں اں پنجھو شوق ای ھتو کہ اں پنجھو بھنڑو محنت کروی تھی تی اے علاوہ تھا تے ماری آں ایم گُروں ھتا تیم امارو گُروں ھتا ای گُروں ایاں ای شوق ھتو کہ اے من تمے ہوتا نی برادری ماتے بھی کام کرو پوتا نوں دھرم ماتے بھی کام کرو۔ تو میں تو کوشش کری کہ اک توں موں پوتا نوں ٹیلنگ پراؤں۔ ٹیلنگ پراوی نے پسے۔ ماری رے برادری ری ایما دھرم نے ھوالے تھے بھی کام کروں ان ماری بھی برادری نا مسئلہ مسائل سے تو ماری برادری میں مسئلہ مسائل اک تو بھنڑل مارا نتھی۔ بھنڑل نتھی تو لازمی ھے کہ اتیارے سائنس نا دور سے۔ تو سائنس نو جو دور سے اینا بجا ماھڑں ترقی کری ریا اماری برادری تمم لارے رہی جی ھے۔ اوں تمم لارے رہی جی ھے کہ مارے ھے کرووں ھے کہ منا ھوں جیٹلو تھی سکے کہ موں جیم موں تھی تھئی سکے سے ای پوتا نی برادی ما کام کروں کہ سوٹھا سوٹھا برادری ما ڈاکڑ تھائے اینجینئر تھائے انا آگڑ نکلے ماستر تھائے کوئی سوٹھا سوٹھا ادارہ ما کام کرے تو ماری کوشش کہ من ٹیلنگ بھیرے بھیرے۔ برادری ماتھے بھی رہیئے ایاں بھی تو موں بیجا مانڑس سے بھی ڈیسکس کرتو رہوں نے اینا بھی کام کرتو رھوں۔ تو پرتم تو مارے تے شوق ھتو کہ من ٹیلنگ بھی انا پوتا نا دھرم ماٹے بھی کام کروں تو دھرم نے ھوالے تے ڈیلی اُٹھین ھوار روٹین ما اُٹھین مارے گیتا نا ادھیاس کروا سنان کرووں۔ سنان کری زیلی کری آں پوتا نی ارے کام کار سے ڈیلی نا روٹین نا۔ کوئی داڑے تو نوڑا ہوئیے تو اپڑے گاب لیوا بھی جاتا رہیئے۔ کھڑ لیوا جائیے۔ اں کھڑ لئی انا پنجھو بننی نادے کام صحیح کرواں۔ اماری برادی بھی بننی بننی نا کام کرے ھے تقریباً اے مادھے ای برادری بننی نا کام کرے رہی توں امارے تقریباً شروع تھی امارو اے برادری ای تو کریشے بننی نا کام۔ بننیان نا کام کرے ھے کھیتی باڑی نو کام کرے ھے مالداروں مانڑس ھے۔ مال بھی دھاوے سے اینا ایما تو گزارہ بھی سے۔ انی سوٹھی اوپر بھی سے۔ پڑں تقریباً پوئے تے برادری ضرور سے۔ پڑں انی من مارا تعلیم نو شوق سے۔ تو امے گھیدھوں دھرم نی ھوالے تھی اے مائی برادری آگڑ آوے تو دھرم ماتے بھی ویلا اٹھی نے کوشش کریئے کہ ویلا اٹھی نی امے اں ہوتائے نے ایم دھن نا ساس تھیرائی بھنڑیئے یاد کریئے ان پوتا نی انن کا صبح بھی زیکھاڑیئے موٹر ایاں بھی امے ای رستے لی آویئے۔ ان برادری نا کافی مسئلہ مسائل تو الائے سے۔ پڑں اوے تو امے اما تے کام کری ہیریاں۔ تو کافی سوکرا امارا بیجا بھی اوں بھیرا ھتا تے کام کرتا۔ ان امے بھی بتائے تقریباً میلینری کام کروا لاجا۔ امے شوق بھی ھتوں انا برادری ما اجام کام بھی کریا ھے۔ تقریباً تن داریاں ہمیں اماری برادری ما کافی جگہ جائیں۔ ستسنگ ما بیجا ما تقریروں کری ان ماڑں نے ھمجایئو بھی کرا کہ پوتا نا تعلیم لی آوں پوتا نے ماڑں نے سدھارو آگل لے آؤ تو پوتا نا ماڑن تے آگے آوشی تو امارای برادری تھی ترقی کرشے ان آگڑ نکل شے۔ تو ترقی کرشے تو برادری رہی شوٹھیوں ھتو بھی آوشے تو ایما مادے مصیبتوں سے بھی ڈرشوں۔ ان آگڑ نگلا نی کوشش کریئے۔ توں ایم برادری نا ماڑس ھے ہم جاں بھی جایئے ای ہماری کوشش ای ھووے سے کہ امے پوتانی برادری نا تی مڑاں رہیا ای ماٹے سوٹھے نو مونے محنت کریین اینا آگے لی انے نی کوشش کریئے۔ ان دھرم ماٹے بھی کوشش کریئے کہ دھرم ماتے۔ ھی پورا اتریئے چے تو دھرم بھی ضروری ھے۔ دھرم ایک ضروری ھے کہ دھرم ما تو کوئی بھی کام نہیں کری ھگتا۔ دھرم ما روئی ھی تو پرتم سے۔ پرتم دھرم سے پسی بیجی واتو سے۔ تاکہ ونیا نو کام کار سے تو کرتا رہیوا سے۔ ان برادری ما ان ماڑں رہیہ۔ ایبے اینا نی بننی بارم کام کرے ھے۔ تو اییونوں مختلف کام سے کوئی، کوئی مالدار ھے کوئی مال دھارین بیٹھا ھے، کوئی کھیتی باری نو کام کرے ریوا ھے کوئی اپرے کاروبار بھی کرے ھے، کوئی ویپار بھی کرے سے، تو واپار نی ماڑں جا ای تو من خوس سے ان کھیتی باڑی واڑا ای بجا دُکھیا تھی چیم توں کائی نوں تھی وڈیراں سی ایما دے دُکھائیوں تھئی توں آن تقریباً بدھائی نی خبیر سے۔ ان ا سندھ ما رہیے تھی ام بیجو تو کوئی مسئلو نہیں حکومت نی بدھیوں سپوڑٹ ھے تو بھی بھنڑا رہیا ۔ ای تو دُکھ آئے تو سے۔ دُکھ آئے سے ، دُکھ آئے نا بھی دور کریا ھت ہمیں محنت بھی کروی پڑشے نی آگے بھی کروی پڑشے نی ٹھیک ھے نا۔ دھرم نے واڑا تھی آگے نکل ووں پڑشے تو امارا برادریوں ما ستسن بھی تھائے سے۔ ستسن ما امے جائیے ھے ، برادری نا ماڑں بھی بھیگا تھائے تھے۔ انا برادری نا ماڑں ای ماتے تمم گھنڑی کوشش بھی سے کہ برادری نا ماڑں آگڑ آوے۔ انا برادری نا ماڑں ماتے امے ریتھ ہی سلئی کوشش کرتا رہی۔ اننا بیجا بیجا اوی پروگرام نے تھائے سے۔ تو ویجا نا بھی پروگرام تھائے سے اینا بھی تمم امارا جی پروگرام رہیا ھی تمام ھارا پروگرام تھائے ھے۔ ایوں ما اک پرتھم اتیار تو اک کمیونٹی ما ای بھی کام کریو سے پوتا نی برادری ما ھے ، کمیونیٹی اور برادری ما ھے۔ کے منکا سوکرا نو لیوا رہیو۔ ای تے نم کا سوکرو نا ویواہ تھائے تو ویواہ ما ای بھی منا تمام اک صحیح نتھی۔ کہ نمکا سوکرا رہیا۔ ایوا ویواہ تھاشے تو برادری ما تقریباً لوگائی پیدا تھاشے نم کا سوکرو ایوا پیدا تھاشے تو ای نم کا سوکرا تقریباً بیمار رھشے ، صحتمند نہیں ھوئے ، ٹئم باد ویواہ ریو۔ ای ریو پوتا ئے ٹیم باد ویواہ ریو انما اولاد تھائے شے صحتمند ان مضبوط سوکرا ھوئے سے۔ تو اماری کوشش ایلادھی کے نمکی عمر ما کوئی سوکرا نوں ویوا نہ تھائے بہتر ھے کہ منا ٹئم باد ویواہ تھائے ۔ ان اماری ای بھی کوشش ھے ٹیلم بھیری بھیری سے بھی کوشش سے دھرم نی بھی کوشش ھے باقی تو اے امارے برادری ما دُکھ آیو ری تو بدھانے کوشش ھے ۔ ان برادری نا ھتا اے ماڑاں کوشش ما لاجا پڑیا ھے برادری ما اے ماڑان رہیا۔ ای ھر اک پوتا پوتا نا کوشش ھے کہ آگے لئی آوی۔ انا بیجوں بیجوں ای سے کہ ام ماڑاں رہئا تعلیم لی دھا وہیں۔ آگڑ نہیں کرشے تو امے بھی دنیا نے جا بیجا ماڑاں رہیا۔ ایاں بھیرا بھیرا امے بھی آگڑ نہیں کرشوں ۔ ان دو اگر تعلیم نہیں ھوئے تو آگڑ ہمیں بھی نکلی نہیں ھکتا۔ کہ چم توں کہ ہمیں ہماری برادری آگڑ نہیں نکلے تو لازرمی ھے کہ امے موٹا مسئلہ تھاشے۔ انا ماڑاں نے آگل نیکر ما وائے را تو امے آگڑ نہیں نگرتا رہیا۔ تو امے آگڑ نا نگرا تو اماری برادری وہی رہ جاشے۔ وہی ریاں ھود تو امارے اتے بھنڑدا سوکرا نی کوشش سے کہ ہمیں آگل نکلئے۔ آگے نکلئیے انے ھویں کھیتی باڑی نا کام رہیا ای بدھی ای دے کری رہیا۔ ایم آوے روں کھایو آوی جویئے انا موں ایٹلو فائدو بھی نی تھا تا رہیو۔ تو کوشش کہ ماڑاں نے ایوے ٹھکرے لیاویں۔ زاں ماڑاں رہیا۔ ای بیچارا سوٹھی جگہ ھے آوے محنت کرین آگے نکلے انا پوتا نا اولاد انا پوتا نا گھر پریوارے سودھارے۔ ان با ایما سوٹھائنوں لیا وے۔ تیلیم وچ سوکرا تھائے سوکریانی ماتے تھی اں دکھائی وتھے تے مشکلات وتھے ایٹرے ان تے اپڑے ام آ صحت نا بھی جام مسئلہ ایوا تھائی ھے چیم تو کہ تے ماڑن کائیں ھوتو نہیں تو ماڑاں ای بیچارے تمن اں پئیشو ایوا نہ ھوئے تو ماڑاں عیو ماٹے تو خیاڑ نا تو پسے صحت نا مسئلہ بھی گھنڑاں تھائے۔ من تے بیماری بیماری ایوی پیدا تھئی جائے تو اینا ماڑاں نے ھمجھ نہیں ہوتی، ھمجھ نہیں ہوتی توں ایم توں خبرے نہ رہتی۔ کہ آ امے آنو علاج چیم کراویے ھے چا چیم نہیں تو شیم تو نے تیلیم نہیں تو آگے چیوؤں نگاروں ھوتو ھوئے چیوؤں ھوتو ھوئے چیم نہیں ھوتوں۔ ای بدھوئے کوشش آ تیم تارے تیلیم ھشے تارے تھاشے۔ تو برادی نا اعلیی ہی مسئلہ ھے تے تھی علاوہ مارے تھی ھوش موں رہیوں۔ ایمی تمارے بہترین ریتو رسموں سے اینا ماتے بھی اماری برادری ما اں اں پنجھو ھر ماڑاں رے بھیرا تھئی ویواہ وادم نے تھائے سے۔ تو ویواہ وادم تھائے تینڑے ھنتیا امے برادری نا ماڑن بھیگا تھائیے مور تھی تو اماری ایما برادری نا موٹا موٹا رہیا ای بھدا بھیرا تھئی انا آ ای ڈیسکس کرے ھے کہ من امے آ مسئلہ رہیو آ بدھو۔ ویواہ واد نو ماسئلو رہیو انے امے کیوا نمرے تھے آگے لی آوی۔ چاھہں ویں آ مسئلہ رہیو اینی امے ویواہ رہیو کیوا نمرو تھی مارو دیپ ھدو آھے کی چیوا نمرو تھی امارے اینو لگن رہی لیو سے جھاں ھبکڑں ھاردہ کروا سے۔ ھبکاں ھاردہ بھی کریئے پیری پیری تو امارے کسکلو آھے۔ پسے ھبکڑں ھاردہ تھائے تے تھی وائیں برادری ہی تارے ٹئم تھائے سوکرا موٹا تھائے، توں سوکرا موٹا تھائے تیارے اِج اینے ویواہ کریا نو ٹئم آوے، ویواہ کریا نو ٹئم آوے تارے ھمدہ برادری نا ماڑاں بھیگا تھئین لگن لئیے ھے۔ لگن لئی ان پسے دیپ آتے ھیں۔ دی ما دنن پسے کوئی پندھر دن نہ دی نگرے، وہیہ دنا نگرے، مہینہ نا نگرے، پہ سوئی دن نگرے، جئی دن نگرے ھے تیوائے ای دن مارے تے امارو ویواہ نو ٹئم تھائے پسے ھمارا ھندا نا مانڑاں بھیگا تھائے پسے ایما گیت بھی گائیے سے انا ڈھول بھی رمیئے سے۔ ان بیجو کھادو پیدھو سے، بیجی برادری رئی انا گوریم بھی کھائیے سے۔ ایوا مونا تھی اماری برادری ما سوٹھا گاریہئے جھاں تھی ھر گاریہئے جائین تھاتا رھے ھے ان ھندہ ملی کرین متّر بدھا بھیگا کرین راجی خوشی تھی اک بیجا نا من زبان تھی زبان نا پابند سیئے کہ امے اک بیجا ما کیدھام ھلے۔ تو ایوا مونے تھی برادری نا ویواہ وادھن روئے اے بھی تھائے سے۔ ویواہ وادھن واھے پسے آگل بھی کوئے ویواہ وادھن موں مثال وکھاد پڑی جائے، جاں ویواہ وادھن مو کوئے امُآوی جائے کہ آ بھائی ویواہ موں کوئےایو مسئلو تھئی جیو ھے جاں ایوی وات تھئی جی ھے جہاں نہیں بنتی رہی تو بھی ماڑاں بھیرا تھئین ورے نے سیٹ کرین ٹھائے سے۔ سیٹ کرین ٹھائے ھے توں ای بھی آگڑ مسئلہ، تے تھی علاوہ بیجا بھی کافی دے دھرم ماتے بھی کام آلیریوں، ای بھی سوٹھامونے بھگت بھدا بھیرا تھائے بھجن بھجن گائے، بھجن گائے من بیجو تھئی جائے۔ کوئی مری جائے کوئی پاسوں تھئ جائے۔ جنے امے پاسوں تھئ جائے ایم گئم۔ تو ای بی اے ریوں ایما بھی بدھا بھیگا تھین۔ ان بدھو تھی سیسٹم تھائے سے ایاں تو لوگھڑا بیجا ھے ھو ھے مری جو ھے انے زیلاڑین کری صاف ستھرو کرین، ان سوٹھے مونے برادری نا بدھا ماڑاں بھیگا تھئین پسی اے ماتے تھے سوٹھے نمرے تھی کوئی اگڑ بتی بیجی ھوئے ھوں۔ ان بیجو اپڑے نہ رے بینا ھوئے بیجا دوئڑہ بیجا نہیں وے سسٹم امارو سے۔ ان سسٹم نے تحے تمے اینی ورے آگل لئی جائیے آن کوئی کوئی ماڑاں رہیا انی ھگاوے سے ان کوئی ماڑاں رہیا اینے ماٹی نا ھوالے کرے ھے۔ ٹھیک ھے دفن کرے ھے۔ تو ایبی امارا منا برادری نوں سسٹم سے۔ باقی اگر سوکرو بھی امارا برادری ما دھاوڑں تھائے تو اینی بھی امے سو مے تھی سٹھی کریئے ھیں۔ سٹھی کرین ایما بھی امے سوٹھے نوں ماتے سٹھی کرینے سوٹھا کھاتہ تیار کریئے ھے۔ ھی ھارا کن کھاتو تیار کرین۔ انا برادری ما ملین انے ایما تے خوشیوں ملاوے سے، ڈھول رمیئے سے، گیت گائیے سے، سوکرا ھارو لوگھراں بیجا ھے وں ایتے علاوہ بیجو بھی برادری نا توں کافی ایوی ایوی واتوں ھے تے برادری ما ان کھاتو پیدھو ھے ایووں ھندو صاف ستھرو ھوئے سے۔ اوٹا بھی صاف ستھرو ھوئے سے۔ بھگوان نی دَیا ھے باقی تو امارا تھا مالدار ماڑاں ھے اک بیجا نو مال وال دیدھارے سے۔ ان برادری نی ھوالے دیدھی ماڑاں بھیرا تھین تھین مسئلہ رہیا ھندہ امی بھیرا تھین ہل کریئے ھے۔ ان ایاں ماتے سوٹھا نو منو ٹئم بھی نہیں ھے۔ ان باقی تو اویں کوششوں ماری لاجی پڑیوں ھے کہ امے پوتا نا ماڑن نے آگل لیا آویئے تو امارا تے جوان سوکرا رہیا ایاّں آگڑ نگرے را انے کوئے بھنڑے رہیا کوئی یونیورسٹی ما بھنڑے رہیا، کوئے ہائے اسکول ما بھنڑے رہیا، کوئے آگڑ نوکری موں بھی بھوگی جائے۔ سوٹھے نمڑاں تھی محنت تہ تھائے ری ان تھاتھی بھی رہشے۔ بدھی برادری موں نگرے تو اماری بھی برادری آگے نگرے ری۔ ان برادری نا کافی، کافی سوکرا آگل نگری جائے نے تقریباً بیجا مُلکاں ھودی بھی بھنڑوا جاتا رہیا ھے۔ ان باھر مَلکاں ماں بھی بھنڑے رہیا۔ بھنڑین آوشے آگل نگشے۔ ان بدھوئے وی سسٹم رہیو بیجا ماڑاں نا سسٹم رہیا اوی نمرے تھی امے بھی ترقی کروا مانگے رہیا ان باقی تو امارا کھیتی باڑی نا ان کام ای تو اماری برادری نو کام ھلتو رہے ھے انا صدائے کام کریو ھے تو ھوے ھم کام کرتا رہیشوں۔ ان بیجو ای کہ اے امارا فصل بھی نہ تھائے تے تو فصل تھے تھائے تی ایما تھے زمینداروں نے دیئے ھیں۔ زمیندار بھی ایوا ایوا سے۔ دے تقریباً اتیار تو ایم سے من دیتا نہیں حساب کتاب ای توں دیتاج نہیں۔ ای کھائی زائے۔ اگر حساب کتاب کھائے زائے رے تو بیچارا نو فائدہ بھی نہیں تھا تو پر مجبور شوں کریں ای بیجا نا پھاتل پڑیا ھے مڑاں۔ پھاتل پڑیاں ھے تو اوی لاجمی ھے کہ مجبوریوں تو بدھی ھوئے سے پڑن تو بھی موڈو دیووں پڑے ھے توے بھی بیچارا ھال اے ماڑاں ایوا ایوا مسئلہ مسائل سے وڈیراں شاھی سے ان زمیندار ویا ایئے تنگ کرتا رہیے ھے۔ ان آیا دن سوکریئے بیجے نا مسئلہ تھاتا رہیا ھے۔ ایئے سو کریوں کوئی نوں کوئی لئی جائے جہاں ایووں جا ماڑں رہیا ای پوتے بھی ایواں تھئی جائے رے ایم بیم ایوا بھی مسئلہ ھے ایم کہ نا پوتا نا پوتا نا بھی قصور سے ماڑاں نا تو پوتا نے قصور سے ماڑاں نا تو پوتے قصوروار نہ ھوئے ایم نہ تھائے۔ پڑن ایم ماڑاں رہیا اے ایم پوتے بھی ایم چم تو کہ بھی جہالت ما رہین ایوا ایوا ماڑاں رہیا ایم اعتبار کرے۔ اعتبار کرے ایوا ماڑاں نے لی آوے پوتے پوتے گھر ما لی آوے رے پوتے ماڑن لیائے دھی نقصان اسی بھریو نقصان تھائے باقی وڈیرے سائیں منے بھی ماڑاں رہیا انے صحیح حساب کتاب تو دھڑ تو نہیں تو بدھائینے خبر سے۔ ان آینی ایم خیر حکومت تو بیچاری پانجے طریقے تھی کوشش کرے ری ان بھیارو سے محنت بھی اما سوٹھے تھائے ان بدھائے مارو ہاتھ بھی سوٹھو ھے پڑں سے تو مسئلہ مسائل تو بدھا برادریاں تھی سے اے تو متے بھی نہیں۔ انا اماری برادری ایج رہی۔ ای کوشش کری ھی کہ امے ھر دن آگل لی آوی ایما تیلیم ان دھرم نو بھی پاہیو رے اے مضبوط کریئے کہ دھرم ماتے ماڑن ھشے تیرے آگے ترقی کرشے تے دھرم نہیں ھوئے۔ تو ماریوں انے خبر نہیں کہ آگڑ دھرم نہیں تو آگڑ دھرم شیوائے انسان ادھروں۔ دیکھتوں نہیں۔ کیم تو کائے خبر نہیں پڑتی۔ دھرم ریوں انسان نے اندھارا تھی باھر گاڈھے سے۔ تو انسان نے پوتا نے عقل آوے ھے دماغ آوے ھے۔ عقل دماغ آوے ھے۔ تیرے وی ماڑاں رہیو ای ترقی ھامے جووے ھے۔ بیجا ماڑاں ھامے جووے ھے کہ بیجا ماڑاں ترقی کرے نا امارا بھی کوشش ای سے کہ امارا ماڑاں رے آگے نگرے ان دھرم ما بھی آگڑ آوے۔ پیتائے نا ادھیاس کرے نا مائیڑے نا ادھیاس کرے بیجا ویدھ سے پوڑن سے ایانا بھی ادھیاس کرے۔ ایانا بھی بھنڑے۔ اینا بھی ھدیوں تیلیم موں، تیلیم مانا باراں ما جا ھدی، دماغ نا باراں ما جا اے ماڑاں ھوشیار نا باراں ما۔ ھتوں ایما ھمجائے لیو سے۔ ایاں اگر میں سوٹھو موں نا بھڑین آ دوئے ما محنت کریئن تہ حقیقت وات دنیا نے کوئی بھی ایوی سیدھ نہیں کہ ہمیں ھمجی نہ گی۔ تمام تھیکرین انا ماری بھی ای کوشش لاجی پڑی کہ ارا برادری نا ماڑاں تیلیم ما بھی پورا ھوئے انا دھرم ما بھی پورا ھوئے انا اماری دکھ دی ٹئم آوے را ای بھی تیرے ٹرشے۔ تیارے امے آ ایم تیلیم پرڑاوشوں۔ انا برادری نا ماڑاں نا دے کھیتی باڑی نا دے بیچارا کام کری نا اواک مشکلاتوں سے۔ انا کھیتی باڑی نوں کام بھی بھترین کام سے۔ ھارو کام سے۔ چیم تو کھیتی باڑی ما بھی فائدو سے ایوی بات نہیں۔ کھیتی باڑی ما اگے امے محنت کریئے تو امارا ماڑاں بلکل نگڑشے ایوی وات نہیں انا۔